La kú köö ñí e juⱥ’ ta’ exin televisión <noise> e jö e nɇɇ ñí juⱥⱥ’ rá ñí e kíi jötu tala jó’ ee kíi kie juá’n jná ro’ kie dseli jná kie’ ta jia’ kie’ e nɇɇ <hesitation> jóoó ta jia’ kié’ jmý ta jia’ kié’ köö jy jia’ gá la jy país jé re lí juó’ re jɇɇ rá’ jmí’ re lé dse ngin i jötuu kúro’ xen jan xiüü eja’ jmí’ ba re lé e e xin e la ne <noise> ebaxin edse ngín o eba ekiee’ jmíba re lé e e eba xin xin e xin televisión kie jötu jná relí juó’ re juená ejöba e e kíi bá ñí Jö elí <hesitation> elí tⱥⱥ’ lajy, lajy pieza kiee’ e kíi ñǿ’ jöba elíí eka jmóo tá’ e e jua’ e <noise> ejóo’ e kuli jná kie’ jiá lí jná jöba líi eka jmóo tá’ kató’ tá’ e ñǿǿ ii e kíi ñǿ’ nɇɇ köö ñí exin televisión.